I spegi servan pe vedde riflessa unn'imagine, a nòstra imagine, unna parte do nòstro còrpo e de quarchidun atro. Insomma i spegi servan pe poei vedde de cöse che atrimenti saieiva diffiçile vedde, comme o nòstro moro, ò o derê. Pöi s'addeuvian anche pe dâ sensaçion de spaçio.